<noise> Jach ki' inwool yanten ixkax ti la'ayte ti ti la'ayti' ten kun jach ma'lo' yanten jach yaab' kax, intenej ki' kinjantik xan a' kax.